زه فکر کوم چی د کارونو دپاره مهال وېش ډېر مهم دی کله چی سړی خپل وخت سم تنظیم کړی، نو هر کار پر وخت تر سره کېږی. مهال وېش د ګډوډۍ مخه نیسی، کارونه پروخت ترسره کیږی، او سړی پوهېږی چی کوم کار اول او کوم کار وروسته وکړی که مهال ویش ولرو نو د زده کړو، کار، او استراحت لپاره وخت پیداکولای سو نو زما په نظر، هر څوک باید یو ساده خو منظم مهال وېش ولری